طبعًا، أبَفَضِّل الحصول على مؤونة لا تنضب مدى الحياة من الآيس كريم؛ لأن الآيس كريم بأَعتَبِره حلوى لذيذة ومنعشة يا أخي، خاصةً في الأيام الحر، وأنت تعرف الصيف عندنا، ويجي لك طبعًا بنكهات متنوعة تخلي كل تجربة فريدة من نوعها.